जैसे आलू होते हैं तो उसे ऐसे जगह रखो जहां सूखा होता है। और वहां रखे और वहां गीला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वरना आलू सड़ भी सकते हैं।